प्रौद्योगिकी मानवीय रिश्तोंऊ गढ़नेऊ इद महत्वपूर्ण भूमिका निभायातो जू कुछ तरीके निज जिनसे प्रौद्योगिकी रंग मानवीय रिश्तों प्रभावित हाचो। सकारात्मक प्रभाव, संचारऊ सुधारप्रौद्योगिकीऊ मी दुनिया भरऊ जुडडेनो रंग संवाद लानो अनुमति कैज, जिससे मानवीय रिश्तोंऊ सुधार हाचो। सामाजिक संपर्क, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्सऊ मीऊ पंग नयूग कोनेस बनयामो रंग उशक कोनया रंग साथ निमो अनुमति क कैच। दूरस्थ रिश्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रंग अन्य प्रौद्योगिकी उपकरणोंऊ दूरस्थ रिश्तोंऊ बनयाम मदद पोरेतो। सहायता रंग समर्थन ऑनलाइन समुदायोंऊ फोरमों मिऊ सहायता रंग समर्थन प्रदान लानो अनुमति ज्ञयाच।